Raha ohatry hoe agnano dia an-tongotry iaho ny zavatry egntiko agnaty kartablako da telefogny, ragno ragno fisotro da sakafo, da karta tele <hesitation> ino ma eh <noise> torsa, lakle <hesitation> mety hitondra lokomegna, mouchoir, parasolo, zay.